والله راح أحاول أقول الأرقام ما بين صفر الى خمسة عشر بشكل عشوائي مثلا سبعة، اثنين، عشرة، أربعة، ثلاثة عشر، واحد، <hesitation> ثمانية <hesitation> صفر، خمسة عشر، <hesitation> ثلاثة، اثنا عشر، خمسة، تسعة، ستة، أربعة عشر، و- واحدى عشر وهذي الأرقام كاملة.